Aminay aloha lapoaly zegny agnanovagna frity e. Ôhatra frity laoko, frity hena. Fô casserole ndraiky na castrol hoy koa zahay ao, igny andrahoagna. Ny tegna ampiasagn'olo azy aminay agny agnanovagna kafe.